كمية التمارين اللي يحتاجها كلبك تختلف على حسب سلالته، وعلى حسب عمره، وعلى حسب صحته. عموما كل كلب يحتاج للمشي يومي ولعب يومي، لكن الأفضل تستشير طبيب عشان يحدد لك برنامج مناسب لكلبك.